المطعم طبعًا المطاعم بالكويت وايد متنوعة، وكل يوم تكتشف مكان جديد وأطباج مختلفة، الطبخ حلو بس ما يعطيني نفس إحساس طلعة المطعم مع الاهل والصحاب.